أول وظيفة ليا كانت معلمة في حضانه كانت تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي، وبصراحة كنت متحمسة جدًا ان انا أبدأ فيهاكنت بتعامل مع أطفال وأسر، وده كان بيخليني مستمتعه جدًا. كل يوم كان فيه حاجة جديدة، وده كان بيخليني حاسه بسعادة، كانت فرصة ان انا اتعلم مهارات جديدة، سواء في التواصل أو الإدارة. كان كل موقف كان بيبقي بمثابة درس ليا، وده ساعدني في مسيرتي المهنية